Ngaghoya esyanjimba erikolesya ebyalha, ngaghulha esabuni. Obo ngewayi eka, ngakolesaya ebyalha neryo inoya esyanjimba syayi, esyangambalha nesya uniform. Okwamubiri, esya thukakolesaya emachine eryoya esyanjimba esyaba guest. Thukakolesaya emachine eyikasyoghaya, eyindi iyasikamulha esyuma, ihabya neyikasigora. Thukakolha thuthya enani omwamibiri yethu eyeryoya esyanjimba. <noise> Eka nikolesya ebyalha, okwamubiri thukakolesaya emachine kusangwa eka embera eyiri omwakyihugho esaha enu siwangakolesya emachine kandi siwathoka erighulhayu ghukakolesaya emibere eyosiyosi eyaghukathoka. Erikolesya esabuni yikaghulha siringi ngarukumi kutse ngumi ibiri. Iwabya iwabirighulha ebafu iyinehu kusangwa ebafu nayu yilhobire kandi yikaghunza obuthuku bunene. Ighunamukolesyayu, <hesitation> so embera kuthukathwalha yathuthya omwa house keeping. Ighune ewaghu iwakolesya ebyalha, okwamubiri ghukoya esyanjimba syaba guest, iwakolesya enani emachine kusangwa yikabya iyinehu, iweyayu okwamubiri oghomugaga eyikakukolesaya. Kubiribithya. Neryo obuyingo ibwabya neru kusangwa wamabya wangithoka ekyikumi ahaghukakolera, nyamuhanga ananzire basi naghu iwaghulha aka- machine kaghu eka. Nyamuhanga amakyiyisunza betu sindibugha indi, bulimundu wosi akakyithoka. Naghu iwabyaghukakolesya aka- machine kaghu eka akakoghaya esyanjimba. <hesitation> So kuthukahamba obuyingo bwathuthya kwihi erikolesya enanga eryoya esyanjimba. Okwamubiri ebyalha, i mean emachine, eka nikolesya ebyalha nesabuni, hayima nebafu.